<hesitation> undeyó kidanguana yotá yukú, como se llama kidadanguana esté deyuna esté sin, n reyó huajillo ñoo té nrikona esté na tinana, ñoo kinguana nreyú. nreyú koño nreyú tikuiti, nreyú nida na ininan ta kenan nriyii, á ke adii.